لومړی یو کرایه شرکت غوره کړئ. د ویب پاڼې یا اپلیکیشن له لارې موټر وټاکئ. د نیټې، وخت او ځای مشخصات داخل کړئ. د چلوونکي جواز باید موجود وي. ځینې شرکتونه د کریډیټ کارډ غوښتنه کوي. د بیمې شرایط باید وګورئ. که موټر واخلئ، د سکریچ یا تاوان چک وکړئ. قرارداد له دقت سره ولولئ